ווען עס ווערט פארשטאפט די סינק און מען לייגט דארטן די פלאנזשער, מען קוועטשט עס אויף אראפ קומט אראפ דורך א שטארקע קראפט דער כח וואס טוט אוועקשטופן אלעס וואס ליגט אין וועג, האר, עסן אדער סיי וועלכע אנדערע זאך וואס פארשטאפט עס.דער זעלבע ווען שלעפט עס ארויף טוט עס אויך ארויפשלעפן מיט די שטארקע קראפט אלעס, אויב מען מאכט עס אזוי אפאר מאל ווערט נאך דעם אויסגערייניגט די וועג און עס לאזט די וואסער נאכאמאל צו קענען פליסן געהעריג.